සරල සුප් එකක් හදාගන්න <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම <hesitation> අපිට ඒකට ඕන ද්‍රව්‍ය ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. අපි <hesitation> එළවළු විතරක් නම් යොදන්නේ <hesitation> එළවළු හොඳින් පිරිසිදු කරලා ගන්න ඕනෙ. ඊට අමතරව <hesitation> අපි <hesitation> මස් මාලු වගේ දේවල් එකතු කරනව නම් <hesitation> ඒවත් හොඳින් පිරිසිදු කරලා ගන්න ඕනෙ. ඉතිං මේ ඔක්කොම පිරිසිදු කරලා අරගෙන <hesitation> භාජනයකට <hesitation> මේ මස් මාලු එහෙමත් නැත්නම් එළවළු ඔක්කොම ටික දාලා <hesitation> ගම්මිරිස් ටිකක් <hesitation> ලුණු ටිකක් <hesitation> ඒ වගේම සුදු ළූණු බික් කිහිපයක් වගේ <hesitation> මේ භාජනයටම <hesitation> දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ <hesitation> අපිට පුළුවන් මේ ඔක්කොම <hesitation> භාජනයට දැම්මට පස්සේ <hesitation> ලිපේ තියලා ඒක හොඳින් <hesitation> වහලා <hesitation> ටික වෙලාවක් තැම්බෙන්න දෙන්න. එතකොට <hesitation> මේ එළවළු ටිකයි <hesitation> මස් මාලු ටිකයි <hesitation> හොඳින් තැබෙනවා. තැම්බුනාට පස්සෙ අපිට හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඊට පස්සේ <hesitation> අපිට ඔන්නම් <hesitation> කෝන්ෆ්ලා <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> ඉරිඟු පිටි පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න පුළුවන් <hesitation> මේකෙ ඝනකම වැඩි වෙන්න. ඉතින් ඒක දාල හොඳින් මිශ්‍ර කරලා අපිට කන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර යන්ත්‍රයට දාලා මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරලා කන්නත් පුළුවන්.